<noise> Gn divay! Da samby mana gny tsirony moa <noise> satria misy gn ny divay vita amin'ny <noise> Voaloboky, ao gny vita amin'ny Paiso, ao gny vita amin'ny Pibasy, misy koa gny divay vita amin'ny Manga. <noise> Arakaraky ny voankazo anamboara azy izany gny tsirony; <noise> Da arakaraky gny toaky na gny alikôly misy agnaminy ao avao koa.